تشيلي دي طبعا بلد رقيقة وطويلة شديد وده بخلي جوها مختلف من حتة الي حتة في الشمال الحتة صحراوية عشان كده بتكون ناشفة وجافة وحارة ويمكن تكون من أكتر المناطق جفاف في العالم أما في الوسط الجو ظريف ومعتدل الشتاء بارد والصيف دافي ودي الحتات اللي بيعيش فيها معظم الناس أما في الجنوب الجو بارد وفيهو مطر وفيهو غابات وجبال وتلج يعني الجو في تشيلي بيختلف من حتة للتانية حسب الموقع الجغرافي